Hambaniit om väega tähtsä asi. Aq ku su hambidõl olõ-iq määndsegi väega säändseq tugõvaq vaihõq, kohe sisse jääseq as'aq kinniq, sis tuu ei olõq nii tähtsä asi.